Al e mei che vadu nué ënt ün lach anche se sun pa bun a nué perché ënt ün fiüm l'acua a m'cariarìa via, ma venta bütese ün custum da bagn, mi m'purtarìu anche ün salvagente perché se no i vadu al funs e pöi cuand t'sõrte da l'acua deve süete e magara bütete ën po dë crema solare s'ël sul a pica trop fort